لو كان علي أختار هختار إني أقدر أتحدث مع الحيوانات، ممكن إني أفهم الطبيعة بشكل موسع، وبشكل أكثر، ممكن إني أتواصل <hesitation> تواصل فريد مع العلاقات الخاصة، وأشوف علاقات الحيوانات مع بعظها البعظ، ممكن إني أحلل مشكلات <hesitation> مثل: القظايا المتعلقة بالبيئة، والحياة البرية، ممكن إني أتعلم من الحكمة الطبيعية.